Sɛ merenya akwanya akͻ beebiara a mepɛ seseiara, nkyɛ ͻman a mobͻkͻ mu nye 'South Afriͻa'. South Afriͻa wͻ ebibir mu ha ara mbom akɛyɛ dɛ ebibir mu aborͻkyir. Siantsir a mereka dɛm nye dɛ, m'atsetse dɛ hͻ yɛ fɛw ara yie na no mu adan na mbrɛ woesi esisi hͻn bea wͻdze bͻ bͻͻl tsitsir ntsi na ͻbɛma mobͻkͻ hͻ.